Kaofa tegna maiky ndraiky amin'le mandraigna regny de afaka mihignana ronono fogna na aharonao môfo izy na igiahinao izy ronono mafana regny na anao koa afaka mihignana atody na nataonao frity na nandrahoinao amin'ny rano fogna de <noise> de na afaka koa anao mihignana môfo asina dibera na fromage regny de afaka koa anao mihignana fontsy masaka.